Sɩ ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ tɔɔ bʋ bisí álámɩnáá yɛ ɔɔ dí na bʋká ɔ yúkú dóŋɛɛ? Tʋʋ kpína fɛ álámɩná dóŋɛ álámɩná tɔnɔɔ lɔ. Maá tɔñsɩ ɩíŋ ditonɩŋɛ wɛ, gɛ bʋ sɔkɔwá mɔɔ, ŋdzɩñ kpákpárásɛ ɖɔɔba kaná, ŋdzɩñ bélɔɔ ba sɔɔlí dañsá dito gbaagba gbaagba? Bʋtɛɛ dañsásɛ fɔlísɛ seémɔ lɔ dɩí dʋ fɛbɩ bʋ kpínaná nɩŋɛ bʋ, dɩí dʋ bʋ fátɔníŋɛ bʋ bisína boé. Bʋtɛɛ síná bɔɔ. Dañsá ɖɔɔsɛ ɖɔɔsɛ, tʋnáá lalɩ kɛ bʋ kpɩsɩ, bíɩ ba yɛ fɛɩ domóo dzeémɔ báá dʋ dañsáá tala domóo léle. Dañsáá kpina álámɩná, dañsáá kpína fɛ álámɩná dóŋɛɛ yá, bʋʋ kpína dóŋɛ álámɩná tɔnɔɔ lɔ, bʋʋ kpína ŋɔmírɛ fɛ álámɩná, bañtchi kadzémɔ dí dzɩñŋá mɔɔ, bañtchi, bañtchií kpina dóŋɛɛyá ŋmíɩ, bañtchií kpina fɛ álámɩná dóŋɛ. Kʋdzɔɔ kʋrʋkpákpá koémɔ dí dzɩñŋá mɔ, kʋʋ kpina fɛ álámɩná dóŋɛɛ yá, ŋnáa? Tɔɔ bʋká ditonɩŋɛ dabataa wɛ, bʋʋ kpína fɛ álámɩná dóŋɛ. Ba tɔñ fɛdʋ kaná sɩ reké, reké kadzé baa dʋñŋá. Lɔ sɩ baá yɛna bí sikiri mɔ, ñŋ álámɩnáá tɔkɔ bɩ pááá, kaá kpína fɛ álámɩná dóŋɛ. Ŋnáa? Tɔɔ kaná ba wʋlí dʋ tɔrásɛ sɩrɩ, dɩsʋsʋrɛɛ dzɛ, bʋ mɛsína vuúna ŋbénaá yɛ ɔɔ tɔkɔ dɩsʋsʋrɛ. Bʋ tí tíɩ yéŋ dá bɔɔ. Dɩ bɩlíɩ bʋʋ yéŋ dʋ sɩ tɩsʋsʋrɛɛ sɔkɔwá mɔɔ, bʋ wɛná dóŋɛ karɩ bʋʋ kpína fɛ vuúna álámɩná ŋbéna. Ŋnáa? Bíɩ lɔ ŋñ tɔkɔ dɩsʋsʋrɛ, bʋʋ fɛnɩ dóŋɛɛyá. Ŋnáa? Mɩnɛɛɛ kʋwɛɛdzɛ, bíɩ, ba wʋlí ró sɩ bíɩ álámɩná ŋñ yála ñ di dito, ŋñ yála ŋñ dí ŋáŋɛ kpínaná, bʋʋ fɛ álámɩná dóŋɛɛ ŋ tɔnɔɔɔ sʋrʋʋ, ŋtáa ŋ tɔnɔɔ sʋrʋ, ŋ tɔnɔɔ táa gɔ sɩsɛɩsɩsɛɩ bɔɔ, tɔɔ kʋná wárɩ kóo ba kɔñkaa bʋ kɔñkaa lɩ kɔlɔɔ, límɔ ŋarɩ baá yá bɩ sɩ kɔlɔɔ, bʋná baá sɔ bɩí yá tɔnɔɔ sʋrʋ. Tɔɔ kɔlɔɔ kʋ mɛɛ bʋ wɛná fɔlɔɔkʋrʋ bʋ wɛná baá gnɔ kɩ ró. Tɔɔ bʋná mɔ ŋñ sʋrʋ, ŋtɔnɔɔɔ sʋrʋ, tʋŋvárɛ táa yúku nɩ faala-faala, lɔ ŋtáa kí kpɔrɔsɔ-kpɔrɔsɔ bɔɔ. Ŋsɩ yóo taláa abéé kira karɩ talá mɔ, ŋtɔnɔɔɔ sʋrʋ wá gbáñ-gbáñ-gbáñ, bɔɔmɛɛ baákáa yɛlɛŋíyá, ná sɔrʋʋwá. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛɛdzɛ. Tɔɔ bʋká bʋ bisí álámɩnáá yɛ ɔɔ dí dito bʋʋ talá tɔnɔɔ, na tɔnɔɔɔ sʋrʋ fɛɩ. Kʋŋdzɛ éé.